दूध का भी अब अलग-अलग प्रकार ह्वेगिन। एक त व्हंद शुद्ध दूध, ज्वो हमते ग्वोरू से मिल्द, बाखरा से मिल्द, ऊंट से मिल्द, जेते हम प्योर दूध ब्वोल्दन, शुद्ध दूध। तेका अलावा व्हंद कम वसा वलु दूध। जन आजकल क्या ह्वे, आजकल फ्लेवर वलु दूध भि ऊंण बैठी। जन चॉकलेट, कॉफी फ्लेवर, यो फ्लेवर, स्वो फ्लेवर। त अलग अलग जे स्वो बिल्कुल भी स्वास्थ्य ते लाभदायक नि ह्वोंद। तेका अलावा एक दूध ह्वोंद ज्वो अनाज से मिल्द, जन चौंल कू भी दूध ह्वंद। त ज्वो हालांकि यो दूध ज्वो ह्वंद डेर्या डेरी मां ज्वो दूध मिल्द तेमा कम प्रोटीन रौंद चौंल वला दूध मां। पर यन भि ब्वोल्दन कि अनाज से भि मिल्लूं चि दूध अब।